غساله الهدوم بتشتغل بي الكهرباء فيها خراطيش موصلا بي الماسوره عشان تدخل المويه و خراطيش لي الصابون تقفل الباب وتظبت الزمن بتاع الغسيل من بره في مواشر وحوالينو ارقام وتدوس زرالتشغل بعداك بتشتغل الهدوم الملونه بغسلوها عندها صابون براهو و بغسلوها براها و الهدوم البيضاء عندها صابون براهو و برضو بغسلوها براها بعد المده الحددها بتقيف براها تفتح الباب تطلع الهدوم وتشرها